अण्डा बनोणा कु सबसे बडिया तरीका छ एक फ्राईपैन ल्या तै थैं गर्म करा और एक अण्डा तोडी तैं एक कप म डाला या फिर गिलास म डाली तैं तै म प्याज लहसुन और धनिया नमक मिर्च हल्दि डाली तैं फेंटी द्या फिर फेंटी तैं जु फ्राईपैन तुम गैस म रख्या छ तै म हल्का जन तेल डाली तैं या बटर लगै तै और अण्डा तैं डाली द्या जो तुमने पेस्ट बनायू छ तैं थैं डाली तैं अच्छे से पक्ये द्या।